Organic vegetables ba bithi rwjakya mwkhwuitwing rok buini sai mwnakjak. Amotui hai mwkhwitung rok no achairuna toruna bagwi kwbangma borok nango. Aboni bagwi no amtui hai mwkhwtung belai mwnago. Amo hai khe kaimani bai chini ha bolong tei nobar tui rok kaham khe swnamaui tonui mano. Amotui hai organic vegetable hinkhe mwkhwuitung tei mankhai mwnajag fano chini bagwi kaham hinui sai mano organic vegetable no. Chini borok rok bo sai maanu.